सुएदेनो होन्गोस्क्विति होमोत मुकोलि मोनोरोत अरु बहिओर् परिबेखोर् प्रोति ओक प्रेमोर् उपोरोत् प्रोबोल् उतोदिए बबे इअर् बिखिस्तो परम्पोर असे एजेने मित्सुमर् इफ् उज्जपोन् कोरे। तिपो अरु दिजैनोर् प्रोति गोबिर् पोखोन्ख अरु होमस्क्वेलनो उपोरोत् बोन् मोनोरिमिक् ज फोलोत् इ बिशो इनोतोम् पोगोति हिल्देग्। सुएदेनो होन्गोस्क्विति प्योक्ति होकोलोर् वितोरोत् इमन् बोर्गो मेनोर् प्रेहिल्पो अरु बिएर् खोन्गित् होकोलु असे। सुएदेनो अतैक्को हिलेग्जुगो बोन्धोदिन् होसे निदोसमर् ग्रिस्मोकल् अन्तोरोत् अग्दिनि बपोत् पोलोर् सयु फले असि अरु परम्पोर रगोत् दो होइते उज्जपोन् कोरे। सुएदेनो कोलक्मो ओइतिक् होर् होक्ति हलि सलसित्रो इमन् बेगोमेन् होन्गित् होसे बिबित्रो ओ हहित्रो अगोस्तो स्तिन्ग्बेग् तदि।